To ɗum wii yiide kam ko warantanto ɓernde, kanjum woni yiɗindirgo. Neɗɗo yiɗa hoore mum. Neɗɗo tagaaɗo fu yiɗa joomiraawo, yiɗa nulaa yiɗa sukaaɓe mum yiɗa dañooɓe mum yiɗa debbo mum